meirihluta á danska þinginu ef marka má sem birtar voru fyrir tæpum klukkutíma hér í Danmörku óánægja er innan lögreglunnar með rekstur ríkislögreglustjóra á lögreglubílum lögreglustjórar landsins ætla að funda með honum vegna málsins og dómsmálaráðuneytið hefur fyrirkomulagið til skoðunar fasteignamat íbúðarhúsnæðis hækkar langmest á Akranesi hækkunin á höfuðborgarsvæðinu er minni en undanfarin ár fjöldi unglinga brýtur umferðarlög með því að fara um á

án hjálma og vera fleiri en einn á hjólinu Sniglarnir reyndu í dag að fá unglinga í Kópavogi til að gæta öryggis þótt sumarið eigi að vera komið lentu ökumenn í vandræðum á

í morgun vetrarfærð hefur truflað vegfarendur á fjallvegum eystra og hafa rútur ekki komist í skoðunarferðir

um klukkutíma benda til þess að vinstriflokkarnir nái meirihluta á þingi Bogi Ágústsson fréttamaður er í Kaupmannahöfn og hefur fylgst með þróun mála síðustu daga bogi eru þessar

í takt við kannanir síðustu daga þær eru

er leiðtogi Nýja borgaraflokksins að þakka kjósendum

eru hátíð lýðræðisins og hér um hádegisbilið úti á

kjörsókn hér er venjulega mikil þetta er velmegandi hluti borgarinnar og fólk vill að skoðun þess skipti máli því finnst mikilvægt að vera virkir þátttakendur hann segist alltaf nýta sér réttinn til að hafa áhrif

minnast þess í dag að hundrað og sjötíu ár eru frá því að einveldi var afnumið og landinu var sett stjórnarskrá sú stjórnarskrá gilti auðvitað einnig á Íslandi sem var hluti Danaveldis átján hundruð fjörutíu og níu það er rétturinn til

sér stjórnvöld sem gerir daginn að hátíðisdegi segir Kenneth

allar líkur benda til þess að

verði næsti forsætisráðherra

þú hefur fylgst vel með hefur rekstur ríkislögreglustjóra á lögreglubílum til skoðunar óánægja er innan lögreglunnar vegna rekstrarins og hvatt hefur verið til þess að

ríkislögreglustjóri rekur

lögreglunnar og ber ábyrgð á rekstri viðhaldi og endurnýjun allra ökutækja lögreglu ásamt öllum búnaði en lögregluembættin leigja bílana af ríkislögreglustjóra fréttastofu er talsverð óánægja með rekstur

og hefur verið um nokkra hríð sum embættin hafa farið þá leið að taka bíla á leigu sem hefur reynst ódýrara en að leigja af

Sigríður Björk Guðjónsdóttir lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu segir í samtali við fréttastofu að fundað verði um málið með ríkislögreglustjóra á föstudag dómsmálaráðuneytið staðfestir að

það hefur fyrirkomulagið til skoðunar ráðuneytið tjáir sig aftur á móti ekki um hvort það hafi til meðferðar kvörtunarmál vegna starfa ríkislögreglustjóra Lögreglufélag Norðurlands vestra sendi frá

sér ályktun síðdegis um að það styðji hugmyndir þess efnis að lögreglustjórar sjái sjálfir um rekstur lögreglubíla

undan áralöngum vandræðum við að fá fatnað frá ríkislögreglustjóra lögreglustjórar kaupi sjálfir föt á lögreglumenn án útboða heimildir fréttastofu herma að nokkur óreiða hafi verið á fjármálum hjá ríkislögreglustjóra lögreglustjórar hafi ekki fengið að sjá bókhald

árleg velta

króna ekki fékkst upp gefið hjá ríkisendurskoðanda hvort rekstur eða fjármál ríkislögreglustjóra væru til skoðunar ríkislögreglustjóri gat ekki veitt viðtal vegna málsins að svo stöddu fasteignamat fyrir næsta ár hækkar minna á höfuðborgarsvæðinu en síðustu ár en hækkar mest í sveitarfélögum í nágrenni þess húsnæðiseigendur greiða því víðast hvar að óbreyttu meira í fasteignagjöld á næsta ári þjóðskrá kynnti í morgun fasteignamat næsta árs heildarmatið hækkar um sex komma eitt prósent og er verðmæti allra fasteigna í landinu níu þúsund fjörutíu og sjö milljarðar hækkun er víðast hvar töluvert minni en fasteignamat íbúða á höfuðborgarsvæðinu hækkar um fimm prósent en um níu komma eitt prósent á landsbyggðinni það

segir okkur að það er komin mettun hérna miðsvæðis í höfuðborginni og það liggur straumurinn til

þar erum við að sjá meiri hækkanir svona hækkar fasteignamat íbúða í tíu fjölmennustu

sveitarfélögum landsins í Reykjavík um fjögur prósent í Kópavogi um fimm komma sjö og í Hafnarfirði um sjö komma þrjú prósent á Akureyri hækkar það um átta komma sex

í Reykjanesbæ um átta komma sjö prósent íbúðir í Garðabæ hækka um fimm komma sex prósent og í Mosfellsbæ um sjö komma sex fasteignamat er notað til grundvallar við álagningu fasteignagjalda ef við tökum dæmi um einbýlishús á Akranesi er fasteignamatið þar í ár fjörutíu og fimm milljónir og fasteignagjöld

ársins hundrað tuttugu og átta þúsund níu hundruð tuttugu og fimm krónur

tuttugu og einn komma sex prósent hækkun þýðir að fasteignamat næsta árs verður fimmtíu og fjóra komma sjö milljónir og fasteignagjöld hækka því í

óbreyttu greiðir eigandi því nærri tuttugu og sex þúsund krónum meira í fasteignagjöld á næsta ári það sem er sérstakt

Akranes er að það hækkaði um tuttugu prósent fyrir ári síðan verður að benda á að verðið var þá lágt miðað við höfuðborgarsvæðið og er bara að færa sig hratt í áttina fyrirtækið geymslur e h f var í dag sýknað í Héraðsdómi Reykjavíkur af ákærum í tengslum við bruna í geymsluhúsnæði í Garðabæ í apríl í fyrra í niðurstöðu héraðsdóms segir að ágreiningur hafi fyrst og fremst snúist um það hvort geymslur og þeir sem leigðu geymslupláss hafi gert með sér húsaleigusamning eða þjónustusamning þeir sem stefndu fyrirtækinu kröfðust um átta milljóna króna í skaðabætur auk tveggja milljóna króna í miskabætur og málskostnað brunavarnir í húsnæði geymslna voru í samræmi við gildandi lög og reglur Samgöngustofa taldi sig ekki hafa lagaheimild til að svipta bílaleiguna

starfsleyfi og telur að meint brot séu vegna bílasölu sem ekki sé á könnu Samgöngustofu

procar lækkaði kílómetrastöðu á bílum sem kaupendur sitja nú uppi með þeir hafa kært forsvarsmenn fyrir auðgunarbrot og skjalafals héraðssaksóknari rannsakar málin Samgöngustofa segir að eftir viðvörun hafi

sannanlega bætt úr annmörkum og því hafi verið litið svo á að Samgöngustofa hefði ekki lagaheimild til

ekkert samkomulag er um framhald þingstarfa eða þinglok á Alþingi forsætisráðherra segir að ekki hafi verið fallist á tillögur hennar um að fresta málum sem ekki sé

samkomulag um fram í ágúst því sé allt í hnút en nægur tími sé til þingstarfa fram í september formenn flokkanna funduðu í Alþingishúsinu eftir hádegi í dag til þess að freista þess að semja um afgreiðslu mála og þinghaldið fram undan en eins og fram hefur komið er engin starfsáætlun í gildi engin niðurstaða var af fundi þeirra og þetta var stemningin strax að loknum fundi sameining

er mál sem við leggjum áherslu á að bíði og verði unnið betur þjóðarsjóðurinn einnig síðan eru auðvitað fjöldamörg önnur mál sem er verið að ræða og Logi sagði að stóri fíllinn í herberginu væri þriðji orkupakkinn og varaformaður þingflokks Pírata segir stöðuna stál í stál og stuttu seinna hélt forseti Alþingis þingfundi áfram og fram fór síðari umræða um þriðja orkupakkann þar sem eingöngu þingmenn Miðflokksins raða sér á mælendaskrá en sú umræða hefur nú þegar slegið öll

forsætisráðherra segir að ekki hafi verið vel tekið í tillögu hennar um að fresta meðal annars orkupakkanum og málum tengdum Seðlabankanum fram í ágúst það eina sem liggur fyrir er ekkert samkomulag á þessu stigi um lok þingsins en hvað gæti að þínu mati á þessu stigi orðið til að höggva á þennan hnút sem óhjákvæmilega er hér í þinginu þessi hnútur er bara hér ég meina ef við hefðum svörin við því þá væri að sjálfsögðu búið að höggva á hann ég lagði fram tillögu hún hlaut ekki brautargengi og þá er bara staðan þannig að við höldum áfram þinghaldinu og það er nægur tími fram í september þrjú hundruð fyrrverandi hermenn og þjóðarleiðtogar komu saman í í Bretlandi í dag og minntust þess að sjötíu og fimm ár eru liðin frá innrás bandamanna í Normandí í Frakklandi þjóðarleiðtogarnir verða einnig við formlega athöfn í

Normandí á morgun í dag tóku leiðtogar bandamanna til máls Frakklandsforseti las bréf sem ungur hermaður skrifaði foreldrum sínum

fæstir unglingar eru með hjálm þegar þeir eru á

og mjög margir hafa setið aftan á hjá öðrum unglingum hvort tveggja er ólöglegt Sniglarnir reyndu í dag að fá unglinga til að bæta ráð sitt í blíðunni á suðvesturhorninu sjást æ fleiri vespur eða létt bifhjól á götunum sniglarnir hafa áhyggjur af

því að unglingar fari ekki að umferðarlögum þegar þeir sitja á

þær ætluðu að stoppa

undan sér og önnur slasaðist það illa að hún er mjög illa farin á fæti Guðrún brýnir fyrir öllum að

vera með hjálm og í félagi okkar var keyrður niður á Sæbrautinni við

rispaðist svona ef hann hefði ekki verið svona vel gallaður og með hjálm þá hefði hann verið mjög illa farinn á líkamanum og sennilega lítið eftir af andlitinu á honum lögum samkvæmt verða þeir sem aka vespum að vera orðnir þrettán ára ökumenn yngri en tvítugt mega ekki vera með farþega skylt er

viðurkenndan hlífðarfatnað ekki má aka hraðar en á tuttugu og fimm kílómetra hraða með lítilli fyrirhöfn er hægt að taka

burtu innsigli úr þannig að þær komist mun hraðar rétt en þú nei reyndar ekki ekki verið á mikilli ferð nei það er ekki þannig það var bara stutt fleiri heldur en einn á

hefur þú verið á vespu já með hjálm já farið of hratt já þú ert ekkert í sjokki

þessu yfir fræðslunni og hvað þetta getur verið hættulegt ég er búin að vita það allan tímann en samt keyrt hratt já af hverju bara það er gaman að fá vindinn í andlitið hvað finnst þér um þá sem keyra hratt á vespum

og eru búnir að taka innsiglið af bara ekki boðlegt

umvandanir Sniglanna virtust hafa lítil áhrif á suma í það minnsta hvað fannst þér um þessa fræðslu í dag bara hundleiðinleg alveg út í hött svo veit ég um marga krakka sem nota ekki hjálma bara við sjálfir vinirnir

ferðamenn og íbúar á Austurlandi hafa þurft að þola vetrarfærð á fjallvegum undanfarna viku fella þurfti niður skoðunarferðir frá Seyðisfirði enda eru rútur fyrir löngu komnar á sumardekk og gististaðir í bænum hafa orðið af viðskiptum talsverður snjór var á

í morgun og lentu ferðamenn þar í vandræðum og einn bíll út af mikil umferð er brostin á enda ferðamannatíminn hafinn það er ekki hægt að segja að það sé mjög sumarlegt hér uppi á Fjarðarheiði á leiðinni til

Seyðisfjarðar þó kominn sé fimmti júní hér er hálka og skafrenningur

safnast á veginn þannig að ferðaþjónustufyrirtæki hafa ekki treyst sér yfir heiðina með rútur á

sumardekkjum talsverð umferð var yfir Fjarðarheiði og í dag enda Norræna í höfn

og með skipinu komu um hundrað og áttatíu farartæki

voru líka skemmtiferðaskip í gær Travel ætlaði með á annað hundrað farþega úr þeim yfir heiðina í skoðunarferðir en varð að hætta við

sumardekk og Örvar Jóhannsson er einn þeirra sem hafa þurft að láta sig fljóta yfir krapann á heiðinni þetta er náttúrulega ekkert í líkingu við það sem maður á að venjast í lok maí og og byrjun júní að bílar séu í brasi dag eftir dag á heiðinni vegna snjóa við höfum

en að vetrarfærð sé orðin vandamál um hásumar þetta sýnir það hversu raunveruleg þörf er á því að fá göng undir fjallið það er eina raunverulega samgöngubótin sem við gætum fengið í okkar málum þá að veðri það verður norðlæg átt gola eða kaldi en stinningskaldi eða allhvasst á Austurlandi víða léttskýjað en skýjað og úrkomulítið norðaustan hiti á bilinu þrjú til fimmtán stig á Norðausturlandi en hlýjast

fer nánar yfir landslið Íslands í verða áberandi í íþróttafréttum kvöldsins en það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér um þær kvennalandsliðið í handbolta á fyrir höndum erfiðan heimaleik við Spán í fyrir h m annað kvöld

karlalandsliðið í fótbolta undirbýr sig af kappi fyrir leik við Albaníu í undankeppni og karlalandsliðið í handbolta kom saman í dag fram undan eru síðustu tveir leikir liðsins í undankeppni

óánægja er innan lögreglunnar með rekstur ríkislögreglustjóra á lögreglubílum lögreglustjórar landsins ætla að funda með honum vegna málsins og dómsmálaráðuneytið hefur fyrirkomulagið til skoðunar fasteignamat íbúðarhúsnæðis hækkar langmest á Akranesi hækkunin á höfuðborgarsvæðinu er minni en

ár fjöldi unglinga brýtur umferðarlög með því að fara um á án hjálma og vera fleiri en einn á hjólinu

Sniglarnir reyndu í dag að fá unglinga í Kópavogi til að gæta öryggis þótt sumarið eigi að vera komið lentu ökumenn í vandræðum á Mjóafjarðarheiði í morgun vetrarfærð hefur truflað vegfarendur á fjallvegum eystra og hafa rútur ekki komist í skoðunarferðir þá

er þessum fréttatíma að ljúka

næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld og alltaf